متابعة الأخبار مهمة, علشان نكون على إطلاع بالعالم من حولنا يعني, لكن أحياناً كثرتها تشتت وتسبب ضغط نفسي مرة كبير, الأفضل إنه نتابع الأخبار بشكل متوازن, عشان نكون عارفين بس ما نغرق في التفاصيل, وما نتوه وما نضيع, وكمان ما نأذي نفسنا.